Amb ma, yaw tsavul ɗok kata duniy ng ntanta kè dè wèra nkè'kè gad nɗi sat kap ntka duniy sat n'gdasa tant dok tavul ndihi man ka tsna tm tnga ngdasna arai a halaki ndi man, ndi man ng tpa ngas dakwa wato ka zlèr nwèra ta slud ngaya, kè wèra t kirmam ngaya in sagan skwi zhèba ka takahana vna arai ma kina ndza ba a lèw gid mana <hesitation> duniy sat ma, a nga ndza a tn kata slud gag'ka, kwas nga gi maya nkè? Ay duniy sat ka, a ndzaw ntkèkè zana ai kwas ka a nga gan bkè zana, skwi sat nda gwad makla dok tsavul satan ntka ka tsna tsavul zan mas ka a gwad nkèkè? Ndrsla madè ngwad tsavul sa nbla da ayy a tsavul zan sba ngasa mai gid. A matsa kiya ka tsavula di ba'bab ta tsaw kat dè man ndo tsak tsavula ngas ba, yaw man su nghidè kalanav vba kina lèw skwi kina a maya manok ka ay gav ghid sam sata ba nda gwad makla dakwa. Man sa gan n'gwad nbi ka, arai tsavul ndu di man kam slud ganta, kirmam gan nta, ngoz gan nta nga ghèd ma bka nga lèmda lèma azi bi, yaw ka gadana ndawa ndaw ba, a ndawa ndaw ba gid na, ka gaddwa nba nt sata gid na, ay kada gus tsavuln kè, a kada gada ngèd tsavuln mblan ta aka gad sat ka, kèdè lèw kèkèkè ghid sma ba ngawd n'manok. Yaw, a halaki stavula gaw kat kabi. ma kina tsa tsavula ndo a mtsiya ghid ngaya yaw, man nara gas man skwi ngidè zhè ta dzizarka naw t'hu ba, ka gadana hda ndu ngai a mana chin m'ngaya kabi a zlèk ta tsavula a nènga sta ta gwad gid tsavula zhi kam an gadana chèw chèw chèwa tsavul. Ay dunuy sat in gdas nmèna a nga lèw sung tma a ngi'di ghid kèk manok ma ngba nga lèw gid ngas mèna tsavul di tanta a mana halaki tsatsad. in tsatsad manok, a halaki man ka gadan ma ghida ndus ba a mtsina gid nènga a pats man sai hahad an da ndiya tv nènga. aya tant'ta, ka kwad bi ba ai zan ska a lèw gid mè? Vada bahan da na dzhul kla da kun ngimè Ta zhèd ndo man skwiya dzana nɗuv dè, man nga nawa nga nawa, nga nawab a gas ɗzan sa ɓzhè nènga mè a'ndu ba man mandal ngai sta ba, kè lèw gid mè? Ay è lèw ghid mè, è lèw gid duniy manakwa ghid sam sata a digi nda ngwadn maka iyaw ka tso tsavul ba a ndirsl va bi skè ma tba ngas stad. ai ma ktan ntba fèt ndun chin ta sabi ma, ndun ghèd n'tanta sabi sai mana ra gas bkam. mana nai mum su nghidè kèkkè madok ba bahan tsam tsam an shika ka gad è gimè ntba vak in lèw ghid, ka gad è gimè? Ai ka ma ba man ta tsukwai dok nais daidaya bi ka lèmèlèmè bi ka tsavul ngais nais nais naisa ai n'dè vwèd mantwa? Ntba vak n'lèlai tigi toh tsavul ngankam aza vati ba. Nga ngada rai tsavuln nhalakisa nga lèwa gina nga ghèdè gada ay ma ntanat ba a ndrzla sa'dè man ndrzla sbi, amana ngasa ba da ptchukda mu maf sabi a gina zaf tpa a gada ginè <noise> nrufa tsavul sba, tsavulsa zha dai mafa gèlè bi, dèlai dai maf dakwa a ndèl kèja nènga bi, nga gèda gid tsavul maf sa. tsavul maf sdok n'gra mang gid nga lèwa kumba nga lèwa nga lèwa nga lèwa ngalèwngalèwa nènga nan nlèw nga sta tanta, a tsukwa mu maf gudam a'mbi mafs dok a gida ma ptchukwana gida ndi hi, man saptchukwata gid bi sdakwa, man digi kada rakka ndusa nzda'a kwa ndza var mamagina kwa tva madalai na, man ndi ndza'a, a fd rina a botholum sda kwa, skwin djèhèdè zhè tpa ka djèhèdè mè zana? N'gag mè?